छलनी का उद्देश्य मना उत्ता तु दुई चीजा में लिया कर है पहला चीज तु गाया रो और भेसा रो दूध निकाल बिना बाद में छानन वास्ता काम आव हैं। छलनी में आदि चीज हुआ कि बा कचरा ना रोक लेवा है। और मिनक बिना हर घर में उपयोग लेवा है। अन ना छलनी रो दूसरा काम हुआ है बू हुआ है पानी छालन रो। पानी में कोई बैक्टेरिया या कचरो आवा तु बन मदद ऊ बू चलिज जा है।